Al e ün po ën enigma, però ün s'a ries a cunusise ën po prima, pöi a së spuza e voilà